<hesitation> sabuni ina ndima nyingi, keokeo kukacha kwanza naeta uani. Ukauya nadoa sabuni nanawa mikono, nkanawa cheni changu keokeo nadoa sabuni nadea mucheni nawana cheni changu mazi vitana khabinda naendelea na ndima zangu tulu. Kalaviya viombo, nadoa sabuni nabrashi daangu nasunta vombo vyangu, nabrashi vile nakidegea kaisabuni kabinda hoo naenda kuwaka mathi. Nikehaka mathi nadoa sabuni naita nayo uani nikabua pia nina brashi nagea mwe brashi nikabindo hoo neaka mathi nisugua vitana nawia nyumbani. Nikondetha kufua nadoa sabuni nabeseni dangu na nguo zangu nekaa, nagea sabuni yangu mwenguo nikabinda hoo nanyikuaa. Ing'aa nguo naanika khalekung'ana geako butungu dasabuni, nandelea kufua mapaka nguo yangu ikang'aa basi naanika.